گرین ہاؤس ہنٛد مقصد چُھ سبزین ہنٛد شجرکاری خاطرٕ استعمال یوان کرنہٕ تہٕ گرین ہاؤس چُھ اکثر ونٛدس دوران فاسل لگاونہٕ خاطرٕ استعمال یوان کرنہٕ۔